Ẽẽ zii gbenekanu é awãn dèn. Ke-adõõ mkɔ gbó wãn dèn naa ma. Gbó, lo olu nèè é õõtɔn lẽẽlè, o ããra pɔrɔ ba, gbó ẽẽ mue-anu lõõ, gbó ẽẽ wya-a kpãn lòò, è gbó, lõõ gbi a-ãã gbó, naa waa. À para tee, ẽ õõ wee dàp he teera tura, õõ wee dãp kpo gbó sa ãã. Gbó lu kaana anwãnã dèn nam. Gbó na ghẽ, ẽẽ nam ẽ-a kii bu kueh sor õ ye ããra na ghé kumabu kueh sa wee ããn nam. Gbó paratèè mãã ẽẽ ã dõõ kɔ me gbó ãã nam, ãã pya dɔna dɔna inam ẽ ale bu kueh, be wa bè lõõ sa wa dam, kpo wa nɔ bẽẽkɔ ã paratee, nɔ bẽẽkɔ àlu nam ẽ awãn dẽn. Kpo wa kããna, kããna, a ããwa. Nyonebẽẽ-wo, gbó ẽẽ kasi awàna dɛ̃n nam. Ikɔ ã kãã-i dãã lõõ, gbó sitam kãã-dãã. Nyone bẽẽ-wo, ẽẽ kasi awãnã dẽn nam, nyone bẽẽ kɔ, lo anãã bẽẽ wãn dẽn, nee dãp kãã dãã lõõ nẽẽ. Gbó wãn dẽn éé! Ã wãn dèn kaana kaana Gbó sitam kãã dãã, ã kãã dãã lõõ nẽẽ. Gbó ẽẽna ghe nam ẽ-ã suanu. Nyone na ghé nẽẽ sa birabii. Sar o ye dagi boro, a dɔ̃makẽn ãnè. Yiebè-ẽẽ ãma ẽẽ awãnã dẽn. Wãn dẽn, wàn dẽn kããnã kããnã!